Eh-khe labarini nijeriga woh ni ɓita tebgo nijeriya lokaci woh lauweno, lauweno kapu-kapun nijeriya kawe yanchi kuni khuna nijeriya wah yanchi khuni miham monni watan tere an gbummi nineteen sixty woh nijiriya woh yanchi kuni. joh lokaci mu ɓiti ah eh ni soja moh mikhe jigi mikhe kulji khai-khai khai eh- kasa gaba khi daya moh-leh mo mikeh ulgi khai kha nijiriya gabakhi daya ni ankeri sonnoh mu yeghezun kha soja a lokacin we mikhe taɓɓo c-zrosi woh khero watu keppo mulki mikero keppo mulki yakubu gawan kha matu kebbani yakubu gawan yo seneh kwomboii bayan yakubu gawan woh yo sene kemomboij. Eh murtala kha wati khai yakubu gawan ah bayan yakubu gawan eh murtala kha khebani murtala khai, ihayi tere kwombiji eh kha khebani ti chirano murtala, kha lepit murtala ti nineteen seventy five. nineteen seventy six tere an pelau nineteen seventy six mikhe ka lepuk murtala. Bayan woh murtala kohbou obasanjo kha khebani eh obasanjo woh senevi kayi sene han khumo khire ka wati kha mun khai khamun kup ti linyo weh mikha a teɓɓa thankim, numsho linya ti fariu khayo nineteen seventy nine obasanjo ka mun <hesitation> khu thughui ti shagari baya shagari weh yo khero keppo ichu jughi nineteen seventy nine har nineteen eighty three. minetan ehh an icher kyunno kuma mikhe ka sake kebba ni mikhhi kakhai shagari tukhui tukhuɓi tukhujughui Baya woh keppoh weh kahyon shagari ti khu jughui. Babangida khaɓi tikhu jughu. Eh abubakar khha waɓi khai babangida nineteen eighty three to bayan nineteen eighty three weh abada ɓiya yuwani abada ɓiya yiwani shima abacha mikhe kah kha khayani ka wati munati eh miya yoruba ma weh keroh a sojan. Khero kha khubani. Baya khire khuma mikhe kha wali kha waɓi khebani har zuwa bomi woh mumma yai-yai rayuwan eh eh taɓi linya woh mikhe woh mikhe woh mikhe a ɓighi ti khin jughu mikhe ka kebani shine wo woh ni peno. Don lokaci khare na ɓita cibba har nagha watu rhi ya makaman minate nigha panu yanayi woh woh nije riya ibbinaa tiya har zuma moni woh ni ɓiya tebgo. Toh linya ɓagham woh mikhe keppo khu jughukhe linya ɓangham woh mikhe keppo khu jughyi. Har piɓɓi muturo piɓɓi kha piɓɓi khuma ɓi kha raizun piɓɓi khuma har momi mikhe kham ok mikhu kham lenya mun gbuchina mun ghudina mun gbuddina mikhe ta mun mikhe ta mun mikhe ɓiɓigh takhu jughu akan cema yakaɓi khefa yakamata ɓi ɓiya linya pomowatu monni mu ɓina mu keb sab ma yaddon cema eh mu kappo ya sabidhi minete koh bomi har bomi munɓitiya muɓiya tebbani eh mugbu chin mikhe mikhe mengi mikhe a mengi paro tukhuro sabin amma momi munrho diya paro tukhuro sabin amma momi munrho ɓiya paro tuchuro sabi amma lepok kpoku ɓin woh khuyo tunani kayapi, kayapi lokaci mun illa mun ɓita ya cibba angye manni weh angye manni weh har lokaci eh mu manni rho ya paro kurbe.

Wa a saki, ayi sakhi ball yawa linya a saki bi kho woni kyanyi kauyen panani peni yaman linya mu ɓikhatei momi har momi pukkham muna peno amma muyo dagham a yog-yoghu dagham we mun ɓighi khate ti momi ti, ti, ti nijeriya a da gham weh a yong-yoghun dun mun yo dagham a yog-yoghm don mu sosai mun yo dagham sosai soh pari, pari. pari eh labarini nigeria, nijeriya piɓɓi woh linya mengi, mengi mengi pi mengi piɓɓi khuma nigeria shine ɓiti dom ti africa nijeriya ɓiti dom ti africa piɓɓi eh piɓɓi piɓɓi linya africa mikhe, mikhe ɓighi ti kan kashin ni nijeriya don nijeriya sai weh weh nisi nigeria weh ɓiti tom kha piɓɓi isi nigeria ɓiti tom nigeria piɓɓi woh linya hadami nigeria piɓɓi woh linya mengi piɓɓii, nigeria piɓɓi woh linya menghi Cewa ɓoh ɓiya bohyi ɓiyameni sab bands paro yokho sab. baha momi paro yokho sab. baha momi paro eh- yokkho sab woh illingm momi kha gabi eh gepe khe kha gepe khei a mengi sabi gepe khei, gepe ce a mengi chem state kha kha state khe a mengi sabi elenkhui dagham yo yogbo mun yogbo khumu yogbo momi ti nijeriya minetei yawanci damuwa woh rigiya damuwa gbomun woh mun yogbo minetei mudiya kha-ka-ka damun khei mun ɓigi momi toh nigeria piɓɓi woh-woh linya mengi ɓoh ɓina konon weh weh-we pokhuni konon woh mengi cibbani yi ballo konon woh mom eh kinyazun yi ballo, kono mengi boh moroh wor tom nigeria momi weh muɓi tiya so nigeria piɓɓi woh piɓɓi wallah piɓɓi walla lenya menfi piɓɓi a yong-yoghun minete- yawancin africa ɓoh khu wanna nijeriya kara wezun. Lenya kara weh ko wani kabila ti nigeria, ti nigeria kowani kabi la na africa karma ɓoh khu wanna nennei kari huh linya. To nigeria piɓɓi we mengi lenya, piɓɓi boh khu wanna khara ɓina kuyi walwalaghu kuri nab to mongho kara gham eh weh po kugho kari iya ɓina wanen kari iya ɓina wanne <noise> elenku piɓɓi mengi linya a yog-yoghi <noise> munda teb go khe woni munfi wohni ɓi khatei eh-eh labari nigeriya labari ni oh eh oh weh wallahi labari piɓɓi wallah pɓɓi woh linya mengi tun tun magigthimu woh mikhe mukhe illou mun illo ta ɓozun mukhe da tebmun akan cewa piɓɓi khe piɓɓi we linya mengi toh- minate mu ɓiya tebgo. Eh anmoli niɓiya tebgho khewowo ni ɓiya khatei khe khe wo wohni peno tun lokaci woh laweno ni illor weh ni wau harma dano kha sobno tiya balla har na kpaɓɓani harni wanna yo poro ni sene tala kha fat nyagbunum kha fat. Bohmi ni woso poro ni ɓighi, niɓiti nigeria khumo wo wehni penou we wehni wau thuma arono nuneno, khumo na nine khiro kha khumo no khuma ni wa ar arono wa sighi duka wo woh paro ti ti ti nigeria khe toh- tun milan melan weno niɓikha sene nya poromoni kha fati nyaporomoni kha cat wukhe wo ni sita tebgon wichkhe paro pep tiy dhono harzuma momi weh niɓiya tebgo toh ni ɓiya tebgo cewa khe mine weh woh ni ɓikhatei nidiya tebgo wo weneh peno woh wehni peno amma isi kappun leno nari iya tebgon ghamo paron ammah. Lokaci khire nin nasara woh khire yi woh mikhei yighi mikhi mikhin kep mikhe keppo khu jughu nin nasara kappa weh lelen khenan nin nasara weh watu keppo khujughu kappin erosi wan na khebbani so erosi keppou minate issi linya mikhe kha biru pizun amma kappin leno a leno lokaci zun eh nasara weh mikhe kebji minnen a leno a lokacin so lau weno kappin eh nijiriya weh yanchi khuro po khuro ɓon lokaci mun ɓitititini piɓɓi linya woh mikhe ɓiya kullum khamun mikhe daya nune mun har mikhe kha man kha paro ballo lenya kha khebbani ɓomi nijiriya kheppo ballo piɓɓii yoh yoh. yoh ballo mikhe gbudo tiya balloi has piɓɓi ɓiyo professo her piɓɓi piɓɓi ɓiyodoctors have piɓɓi Khe sunɓi mikhe ɓiwoh woh ɓiwoh ti nijiriya elenku nasara woh woh wannan numun ka khidan woh mikhe yizin ta tafizun ti nikhi don lokaci kaffin lokhe watu mikhe ɓitiyaɓihi. Domin lokacin kuyumu a penu paro ballo, lokaci kuyumun per paro ballo lokaci kuyumun per a per paro ballon minate mikhe ka watu mikhe wannan piɓɓi keppo piɓɓi a khebon piɓɓi meno khasun piɓɓi a menu khasunin amma piɓɓi weh mikhe menokasun bami mikhe ɓiti tom Yawanci piɓɓi weh mikhe khe momi mikhe keppo nasara kha lizun ti pizun yawanci mikhe keppo balla, yawanci mikhe ɓiti tom. toh- nite ɓoh khu wohro piɓɓi kharaweh an linya weh mikhe yoh ballo yo gbo ti pizun diya mungwo mu ɓiya mungho musali khai khai oos. Amma min eh eh nasara weh mikhe wanna ɓiyo ti jos ɓomi mokhu woroh jos khara gabi gha yadda piɓɓi dimoh an-an-an-balla mikhe yogho ti piɓɓi